Na jndyeti na quinquiooꞌ nnꞌaⁿ ndyuaameiiⁿ joꞌ machꞌeetonaꞌ na jndyeti tsꞌaⁿ quinquiuuꞌ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ, quinquiooꞌna ta̱jndyooꞌ tsꞌoomtscaaꞌ ndoꞌ majoꞌti jeꞌ nmeiⁿꞌ na quinquiooꞌ yonom ñequio yocanchꞌu na cwiꞌoo lꞌaantscwela ee joona nntsꞌaacheⁿnaꞌ ndicwaⁿ xcwe na ndyuandyena, neiⁿnco nꞌomna ndicwa cjeendyena na nleinomna ndoꞌ quia na tsꞌaⁿ na jnda̱ tquieñe jnda̱ tawiꞌ ncꞌeeⁿ taxocanda̱a̱ nleinoom, taxocanda̱a̱ ntsꞌaaⁿ nmeiⁿꞌ ndoꞌ mati ñequio yolcu nntsꞌaacheⁿnaꞌ ticueeꞌ neiⁿncooꞌ nquiuna na ñenquiooꞌna oo nleinomna joꞌ chii luaaꞌ ljoꞌ na cwilꞌa nnꞌaⁿ ndyuaameiiⁿ.